ناس سينغافورة بحبوا النظام و الدقة شديد و ده ظاهر في حياتهم اليومية، حتى في المواصلات العامة تلقاها شغالة بانضباط شديد، التعليم عندهم قوي جدا و المدارس و الجامعات من ال- من افضل ال- المدارس في العالم.